Quiooꞌ na cjeendye na wiꞌnaⁿꞌya joꞌ luaꞌ chaꞌxjeⁿ na tyochiꞌ, chaꞌxjeⁿ na catsueꞌ, chmeiiⁿ ndoꞌ quiooꞌ na cjeendye na mꞌaⁿ naquiiꞌ jnda̱a̱ chaꞌxjeⁿ na catsuu, conejo, chioꞌ casojnda̱a̱ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na mati na mꞌaⁿ naquiiꞌ jnda̱a̱ na cjeendye quiooꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ jndye chaꞌxjeⁿ na cantsaa nueⁿꞌ quiooꞌ na cjeendye ee jooyoꞌ cweꞌ nncwayoꞌ ndoꞌ ꞌooyoꞌ cwiicheⁿ ntyja quiooꞌ na nioomndye joꞌ nmeiⁿꞌ chaꞌxjeⁿ na mꞌaaⁿ tsui, mꞌaaⁿ catsmaaⁿꞌ, mꞌaaⁿ casaⁿꞌ, mꞌaⁿ canti jooyoꞌ quiooꞌ na nchii na cjeendyeyoꞌ nueⁿꞌ quiooꞌ na manioomndyeti na mꞌaⁿ.